ने चुगोधो सुरे की वाई मंदली उपर जाय तेरेम। चें उपर पानी बबडेने। सुरे सीनो रोषने भी चाहान पड़े। तेरेम काई पानी उबले और वो महिल। का ब्रधनी नात चाबी होसन रोखी। चाब पानी उठ चुकाई वाड़न बबड़ेने। ने चुकाई उठ थंडन रोहे। <hesitation> और भाई मंदर में ताप कम हो जाये। तेरें पानी वाड़न बबड़े।